यब पियार कहु हरियर कहुन कलर रङ । हरियर हरियर काकर मान नाही पर्तइ । हरियो बन कह्तेक तुरन्ते जाकर फेरी उव दउल हरियर कतउ कि जसने किहो बात कर्ले हरियर बात भेलउ कह्सइ । हरियर बात मने उब्जउनी कलर । यब उब्जउनी हखतेक तुरन्ते हमार जथी फेरी हरिया यब । हरियर भेले जउ हमार उव सगवा सब्जिया तिउनावा परी मा खेतवा मा हरियर भेले दउल । आ हरियर कलर हैने भेले सुन्ते हैने दउल । इ यपनहिमा इ हमार पोजिटिप्क बात हलइ इय हरियो कलर कह्देउन हरियर कलर हमार भासा मा इय । हरियर कह्तेक तुरन्ते इ हमार लागी खुशी क बात । हरियर कह्तेक तुरन्ते इ हमार लागी पास किहो बात मा हमार सफल भेल । उ बाटवा मा हमरा इय हरियर कलर क बात कर्सहु हरियर कलर भेले एस्नक हसइ । हरियर कलर भेले ओस्कन ओथी बात हसइ कह्देउन इ हमार पोजिटिब क बारे मा बात कर्सिय हरियो कलर ।